شوف، أنا أميل للتحكم في النار، يعني النار تعطيك جوة وإثارة، تجدر تسوي بها أشياء مدهشة، أجدر استخدمها للطهي أو لتوليد الطاجة، بعدين النار لها سحر خاص في طريقة تفاعلها، بس الماء بعد له فوائد كثيرة، لكن أجول النار لأن فيها حماس وشعور بالجوة أكثر.